Gny fihinana lasopy tena mampalaza an Sinina am sakafo. Mihina vary reo foto-tsakafo; da gny fanampin zay koa mihina henakiso reo.